لو بختار أكون حشرة بكون نحلة، النحلة حشرة منتجة ومفيدة تعجبني كيف تشتغل بجد وتساهم في الطبيعة. يوم كامل كنحلة بيكون مليان نشاط أطير بين الأزهار وأجمع الرحيق وأحب فكرة إنو أكون جزء من فريق متعاون كل وحدة عندها دور في المجتمع غير كدة النحلة تعيش حياة متوازنة بين العمل والتنظيم وهذا الشي اللي يعجبني.